<hesitation> Ábua màa ɔmi ŋè kása wa íkeanì àámi èle ɖi amáníbo. Amánìbo ɛɖí ɔmi ŋè kása àwa mámi ɛ̀ni àámi. Ígbɔké bo funù, bofunù amánì tè níma ɔmi dò nàáa nɔ ámi elí. <hesitation> Bèe li bɔ̀sì áyiti. Ígbɔ ɔwɛ li bɔ̀sì áyiti ígbɔ úni fu úni à nàá kpàtà amàninɛ lɔ tu so nélèe <hesitation> màaké ówo nì bùɖiɖe bu zá bàni ɔmi fíà. Kàɖi bùú kpatà amáni li áyiti úni ɖòo fu bàáa wa yabá ù ɖe be blɛ̀ɛ ù nèé be. Ímɛ̀ úni nyì kaɖi wèé nyi, wèé be kása bɔ̀sì zo nɔ́lɔ. Bàáa yi bɔ̀sì lɔ èyì tɛ nɔ̀lɔ. Kàɖi bɔ̀sì lɔ nó no bà sò bɔ̀sìà. Bà zá aŋlɛ̀bìà nyo elí ɖɛ́ɛ́ fò ìgbè màaké úni be. Úni kàɖi ù be wúléè ù náa li áyiti awu. Ú nà lí áyiti úni bà tú ábua ɖù. Ú nà lí áyiti awu ɖɛ́ɛ́ bàá mu ni bɔ̀sì ta nélèe. Kàyi è nyréwu ké yá báá bɔ̀sì tàa nélèe blɛ̀ɛ ímɛ̀mɛ̀, ko ò bu ya à ná pó áka nɔ́lɔ kàɖi ùú ze pùpù pùpùù tè yá ù be kàɖi ùú ze pɛ́pɛ́pɛ́ɛ̀ yá bɔ̀sì zì nyo nélèe. Á nàá zì tu ábua ɖù ɖɛ́ɛ́ fò do ìgbè màaké bɔ̀sì ita nélèe kása ú nàa yìlè éŋe. Kaɖi bɔ̀sì náta nélèe kása ɔwɛ yì yilisi ú nàá nyi hányá hányá hányá hányá. Elí ɛɖí bofunù amánìbo lɔ.